L'ai sempre sentü di chë ün de d'le coze da mangé ch'a sun ëmpurtante për la vista a sun le carote. Mi pensu che le carote crüe a vadu mei che feie cözi përché cuand a cözu a perdu tante sustanse ëmpurtante, ricordu mach le carote, d'autre sai pa